<hesitation> ווי אזוי קאצ'ן <hesitation> רעדן איינער מיט'ן צווייט'ן זיי האבן בערך איין און צוואנציג מין - אנדערע מינע קולות ווי אזוי זיי קענען דורכרע- קומען צווישן זיך, נאכדעם מיט זייער קערפער ווי אזוי ס' צו זיי ווייזן און וואס זיי שפירן.